Eh miyiɗi mi laara no ɓe bangata So tawii miɗo waawi huli yeeso ngal ngam ndaarayde nguurndam ngoni, mi waɗataa foti laawol nguurndam Aafrik goɗɗum ngam waɗtude ɓe njaɓɓu e leydi maɓɓe. Ko nde o waɗataa ɗaɓɓude nguurndam njomdirde maɓɓe, ndee ngal oɗoo waɗii haayre ngam leydi e yimɓe.